mun bagi akou teknologi Ai itou, sebab teknologi Ai itou ajau degak bei berapa diperkenalkan jadi melou daberapa taaulah ji gaya wak inou ji teknologi diyak Ai itou bak nebak, sebab itou pun melou japan-japan bak taau wak inou Ai ien

<noise> Kepentingan bak musok paa selalu setiep lau setiep telou bak keman yenlah kebersihan supaya penyakit nda bak berjangkit mapun telou. Jadi sentiasalah bak musok paa nda kira gak gaan takan. Kebersihan tetiep dijaga.

Mun langit werena biruk bermaknakan siyen tereang, pala. Mun ngak bilem yen ujan, belum tentu ujan diyak kadeng-kadeng banjir buyak yen. Mun nda banjir angai tapak bungaih, pangai. Mun nda salak-salak kayou pebak.

kenderaan wak nadou kou selalu keretak, motosikal kadeng-kadeng basikal, wak selalu nebak melou, mun bak segak-segak tan bak basikal, mun bak megurang tan jem pebak motosikal mun lau ujan terpaksa pebak keretak

Rasa kou mun makau jau samalah reakresi yian telo bak meking minda telo ji bak pegui ji takan a. Kemajuan takan a supaya telo bak pigek kemajuan takan a pulik liko jegam telo ba menyihat badan masa yian telo bak bereaksi.

wakkan kasihatan paling diaklah telou pulem, merebuih, kak selalu agai keman daging, panggang, kak selalu agai kawak keman panggang, sama ji udang, kak selalu agai, jadi wakkan nerebuih neho lumbur satu, sama ji upak laleh wak kinan telou wak mepait ien a, supaya telou bak diak, dabei bak darah tinggi buyak